कुकुर अमरी तरह बोली सकिना पर सो कई तरह से एक दुसरों से बात करो जसकी कुकुर अपडी शारीरिक भाषा और जो खुश कुकुर होता शारीरिक दिला रखदा जुटोरियान्दो कुकुर